<noise> Ny fomba fikarakarana sy fandrahoina lojy a de zao: tsimponina aloha izy a, de alana zay ratsy a de sasana, sasana tsara, de arotsaka ao anaty rano ma- mafana eo ambony fatana dia andrahoina.